لا مستحيل اعتبر العاب الفيديو فن مستحيل يعني ما بيها شي يجذب ويعني من خصائص الفن انو هيا تكون ذات فكرة او ذات طابع او ذات مغزى لان حاليا الالعاب كلتا عبارة عن مضيعت وقت وسرقة للعقول و غباء بصراحة